Los animalis del desiertu gastan duna tupa güena d'estrategias pa sobrevivil. Un ponel, los camellus, que puein almacenal augua ena sangri i enos tecíus, lo que les premiti de ressestil la sedi por tiempu largu. Sotrus, comu las lagartijas, puein regulal la su temperatura corporal palas sus huerças condural. Tamién gastan arriaerus i hurrinchis pa protegel-si del sol i la calol. Angunus animalis son noturnus, lo que les premiti de caçal i movel-si enas oras más frescas.